<hesitation> Mahay aloha zaho: sakorokatà. Iny zany izy miova loko ary mana avantage tsy ho hain'olo couleur, arakaraky ny olo na akanjon'olo mitady anazy no mampiova loko anazy. De gny peta- plasy misy anazy zany agnaty ala agny i de ambony hazo. Misy koa gny ataontsika hoe bibilava, regny afaky miova maitsomaitso de ambony hazo avao koa misy anazy.